كيف أكون مضطر بختار الأرز والدجاج، الأرز يمدني بالطاجة يعجبني كطبج أساسي، و الدجاج ينضج بطرق <hesitation> سريعة ويكون طعمها لذيذ، ممكن أغير نكهتها باستخدام البهارات، وهذا يخلي الأكل ما ينمل منه، الأرز والدجاج يجمعوا بين الصحة والطعم يعطوا خيارات متنوعة.